لو رجعت بالزمن اه الف سنة للخلف اه اكيد كنت حنستكشف ثقافات العصور القديمة، وحنكون حنساعدهم يعني من خلال معرفتي الحالية اللي في الزمن الحالي اللي هي ممكن تكون مش ما زال حاجات مش مكتشفينها في وقتهم ونبني علاقات يعني مع افراد المجتمع لحتى يعني يتطور.